اشتغل على روحك أهم شيء تشتغل على روحك ما تقول ما في وظايف ما بقعد في البيت أنا عاطل. لا لا هاي كلش استبعد هاي الفكرة من راسك شيلها وحاول أنت تسوي البزنس مالك الخاص تدلل على خدماتك تشتغل على روحك روح تدرب سوي علاقات أهم شي أنك تحصل شغل وتبني روحك